फर्नीचरन के कई प्रकार होत हैं जो उनके उपयोग और डिजाइन के अनुसार विभाजित करे जात हैं। बैठबे के लाय कुरसी सोफा स्टूल बेंच अर्नेटुर रॉकिंग चेयर लॉंग चेयर फुट स्टूल आदि करे जात हैं। सोइबे के लाय पलंग सिंगल बेड, डबल बेड, बंक बेड, सोफा कम बेड, डे बेड, चारपाई आदि का उपयोग करो जात हैं। भोजना के लाय खायबे की मेज डाइनिंग चेयर, हाई चेयर को उपयोग करो जात हैं। काम करवे के लाय डिस्क, ऑफिस चेयर, स्टडी टेबल, लैपटॉप इनको उपयोग करो जात हैं। भंडारण के लाय अलमारी, किताबन की अलमारी, ड्रॉर चेस्ट, हरबीनेट, साइड बोर्ड, बंक इनको उपयोग करो जात हैं। और अन्य फर्नीचर होत हैं जैसे कॉफी टेबल, टीवी यूनिट, बार स्टूल, ड्रेसेज टेबल, सुकेस, ऑटोमन झूला हॉट। टीन बैग स्टैटिक चेयर, सेटिसोफा, कौफ, लवसीट, विनिंग यूनिट, कप बोर्ड, शॉर्टेजर बेंच, इन्डेजा, पॅट्रीकैबिनेट ज्वेलरी अलमारी, बुकहे, सिटिंग डिस्क, ये चीजें अन्य फर्नीचरन में आती हैं।